عندنا بالمدينة بالكويت اكثر الشهور حرارة هم شهور يونيو ويوليو واغسطس، بتكون الحرارة وايد مرتفعة اما بالنسبة للبرودة ف عندك شهر ي-يناير وفبراير بيكون شديد البرودة ،والرطوبة بتكون مرتفعة وايد في شهور الصيف بالتحديد، والجفاف بيكون عندنا چفاف في نوفمبر وديسمبر.